Yambaepapaye mbaeti, mbaeti coma, pandepo, mopeti, mopeti coma, pandepo, mokoi, mokoi coma pandepo, mboapi, mboapi coma pandepo, irundi, irundi coma pandepo, pandepo, pandepo coma pandepo, ova, ova coma pandepo,